Ebyokurya ebindakunda kurya kandi ebiraseera munonga, harimu ekye ekyenyanja, ebyokurya ebi- ebiraruga omu omu miizi biraseera munonga. Biraseera munonga kandi ndabikunda. Ekindi ekyokurya ekindakunda n'emboga ez'omukishaka. Ez'emboga ez'omukishka itwe omu rurimi rwitu turazeeta emboga eziriiragura. Ndazikunda munonga koka nazo hariho obu ziraba ziraseera okukira munonga omu bwire bw'omushana, omu bwire bw'omushana ez'emboga abarazihinga baraba barase baraziseera munonga waasanga nk'omu katare, ahabw'enshonga y'okugira zi- eraba rirye ezi- ibura ryazo so baraba baraziguriza aha Aha sente ez'ahiiguru munonga. Ekindi ekindakunda kurya ekiraseera n'enkoko. Enkoko okukira munonga ez'enkoko enkoko ez'Enkiga. Enkoko ez'Enkiga ziboniire munonga. Ziboniire munonga n'abantu ahabw'okumanya ngu ziboniire munonga abarazitunga baraziseera. Ez'enkoko n'obu ziraabe zireeriisa zo zireeriiza, zireeriisa zirya buri kamwe akizi akizarenda konka zinuzire munonga kandi baraziseera omu katare na n'abantu aba abaraba baraziguza omu maka gaabo baraziseera munonga konka ziboniire munonga.